La mozika ny valopolo satria ny mozika taloha io misy, misy, ino moa gnanarany toy anatsy! misy anatsy misy miteny zany misy teny fonosiny hirahira iny fa tsy mhirahira fahatany manahaky ny henany zao.